بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم! جے آپݨے پندھریں/مہمان گرامے آوے تاں اساں اونکوں سبھ توں پہلے عزت تے پیار ݙیوݨے آں۔ اوندا ہر پاسے دا خیال رکھݨا اساں اپݨا فرض سمجھدے آں۔ فیر ایں طرح کہ اونکوں گھمائیں پھر آنا پار تے گھن کے ویہڑے جھیلاں دے کنارے سیاحت کروائیں۔ فیر اساں چاء پاݨی پلاوݨا، اوندی خدمت کرݨی، لوٹی کلاوݨی ساݙا شعار ہے۔ فیر اساں اونکوں گھمائیں تے جھیل دے کنارے گھن کے ویہڑے۔ اساں اپݨے نالے دا ٹھنڈا پاݨی پلاوݨے جیڑھا سجے پاسے توں وہندے۔ ایندے وچ کوئی کمی کَمی نئیں۔ ایہ پاݨی ٹھنڈا ہوندا ہے تے جڑا (چشما) سردیاں وچ وی گرم تے گرمیاں وچ وی ٹھنڈا ریہندا ہے۔ ایہ ایندی وڈی خوبی ہے۔ ایں پاݨی دی خاصیت ہے کہ نالے نال دے پنج چشماں ہن: گول سم دے وچ جھیل دے نیرے، جڑا ہے پنج چشماں، مسجد دے کول جڑا ہے پنج چشماں، نالہ سنگول نالے وچ وی چشماں موجود ہن۔ اس کو اسی نالے ہاتھیں پانی اندہ نہ رہے۔ گرمیوں میں وہ اتنا تھنڈ ہوتا ہے کہ جس کے اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اور سردیوں میں وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ اتو سن کو گیزر دی یا پانی تو پانا دی ضرورت نہیں پینڈی۔ وہ اتنا گرم ہوتا ہے۔ اسی نالے سے وضوح بھی کرتے ہیں۔ نماز دی تیاری بھی کرتے ہیں کسی ٹائم۔ لیکن پینے ہاستے گرمیوں میں اس وقت اتنی راش ہو جاندی ہے کہ جس کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ مطلب ہے بہت سارے لوگ ڈڑھ رہے دے۔ ارمہ بادہ دے۔ شنگیری دے۔ مطلب ہے جبڑی دے۔ لیمنگہ دے۔ سارے لوگ آگے اس نالے تو پانی کھردن۔ وہ تھنڈا پانی ہوندا برف دی ضرورت نہیں پینڈی۔ دیسی لوگ ہیں ان کو پرگرام ہے۔ برف دی ضرورت نہیں۔ برف پیزو گلہ خراب ہوتی ہے۔ اس وقت تھنڈا پانی ہوندا۔ اسی کو پینے ہیں۔ فریج اندہ استعمال کٹ تو کٹ کر دیں۔ اس کو بنیاں کو اپنے مہمانہ گجر آئے تو پانی پلاسا۔ پانی پلانا تو بعد اسی بسم اللہ کر کے انہوں کو تھنڈا پانی سانچک بھی کر دیں۔ پھر اسی نال پانچا کی دسسا انہوں کو کہ آٹا کس طرح کٹ دی ہے۔ مکئی دا آٹا کس طرح کٹ دی ہے۔ کنڈا دا آٹا کس طرح کٹ دی ہے۔ اس کو کتنے پانی دی ضرورت ہے۔ کتنا بندہ اس سے ہوندے۔ یہ چیزاں اسی انہوں کو دسسا۔ پھر اس تو بعد اسی انہوں کو بسم اللہ کر کے. چائے پانی کر کے، ان دی حدمت کر کے، پھر انہاں کو اپنی جھیل تے کہنا سا۔ کی کہہ سن کوڑ نکا پوائنٹ بنے دے؟ ٹھیک ہے جی، اس تاں اس ہی انہاں کو گھوماتا، پھراتا۔ پھر اس تو بعد اس ہی انہاں کو، جیڑے تو اس دے اوہ تاں، اس ہم کوڑ نکا جی ہاٹ بھی بنے دے، دو ترے ہاٹ بنے دے۔ تے اتھا اس ہی انہاں دی ٹیل صفحہ بھی کرسا۔ تے جھیل اتھا انہاں کو پھراتا کیونکہ قدرتی نیچرل دریا سرندے ہاستا سرندے کرسا، پول اتنا بہترین بنے دے ناستے، روڈ اچھن، آل لیال نال، مرلے لوگ اچھن، اس ہی انہاں کو اتھا گھوماتا تے پھراتا。پھر اس تو بعد اس ہی انہاں کو اتھا کافی سارا ٹائم دے ساں، پھر اس تو بعد ڈر جھیل ہے اساں کوڑ، ارونہ باد دے نال، جس پہ جڑے بھی لگے دن، بچے نے کھلنے جگہ بھی ہیں، کافی ساریہ چیزیں اتھا ہیں۔ پھر اس ہی انہاں کو اتھا کہنا سا۔ اتھا انہاں کو اس جھیل اتھا گھوماتا پھراتا، تے اتھا انٹرٹینمنٹ انہاں کرسا، بہترین قسم دا۔ اس تاں ٹوریزم دی لحاظ نال سب تو بہترین علاقہ پاکستان دے ویچ سب تو بہترین ایریہ ہے۔ لیکن اس تو رہ دے کہ مطلب بلاکوٹ دا ٹایا یا ناران دا ٹایا کاغان دا اوہ. تسیں پتا اوہ ایٹ ہو گیا ہے۔ اوہ ایٹ ہونے دی وجہ تو اس دا نام زیادہ لیکن اس دا علاقہ جوڑا ہے اس کو لوگ خوبصورت بھی ہے۔ ہر لحاظ نال اس کو اچھا بھی ہے۔ روڈ بھی صحیح ہے۔ ادھر تو سن کو سختی ہے پریشانی ہے۔ گڑی خراب ہو گی ہے۔ چڑھائی ہے اتھرائی ہے۔ خطر ہے لیکن اس دی سائٹ تو سن کو انہاں چیزیں بھی کوئی چیز بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لوگ بھی اچھی ہیں۔ تعاون بھی کر دیں۔ سارا کچھ کر دیں۔ ادھر تو سن کو جلسوں لوگ پیسے کمانا چاہئے۔ میں آپ کئی دفعہ گیا ہیں گڑی بے پانی بنا۔ اس تے بھی وہ دس روپے بیس روپے دا گیلن دے دیا تھا۔ پہلے زبانیں میں ہوں تب دو سو چار سو دا گیلن دے سن۔ یہ سستیاں سے علاقے بھی چیزیں بہت بہترین ہیں۔ ٹورزم بھی اچھے ہیں۔ پھر علاقہ بھی اچھے ہیں۔ لیکن صرف اس تے ٹائم کاسا سن کام شام نہیں کیتے۔ الگ سمجھو مطلب ہے جس دی وجہ تو اس علاقے پچھا رہ گئے۔ تے اساں ہون انشاءاللہ اس علاقے دے بچ ہون اس تے مہمان بھی آنے۔ سارا کچھ ہونے۔ تو ہون لوگ انشاءاللہ اس علاقے دی طرف رجوع کرسن اور یہ انشاءاللہ کامیاب ہو سی۔ تے پھر اسیں اپنے مہمانوں کو اتھو آنے دروز جیتو تا اتھو گھماتا ہیں پھر اساں ٹھیک ہے جی۔ پھر اس تو بعد اساں کو ریسٹ ہاؤس ہے۔ میں اکمہ جنگلات تا ریسٹ ہاؤس ہے. بہترین قسم دا ریسٹ ہاؤس ہے در چوک تے وچ، اس تے اسیوں نا کانساؤں، اس تے گھماؤساؤں، مطلب ہے کہ اتھا اسی سارے، بسوں اس بے فاسکلاسہ سنگل بینہ استے جگہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اتھا اسی کرساں، انہاں دی خدمت کرساں، نالا مطلب ہے آبادی ہے، سارا کچھ ہے، اتھا گھومسائیں، پھرساں انشاءاللہ۔ پھر اس تو بعد اسی آ جوساں گا، سانکول دو ریسٹ ہاؤس ہیں، مطلب پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس بھی جی ہیں، توسیہ تو یہ پرائیویٹ ہیں، اتھا تھی آ جوساں دا بھی ہے، اسی گھومسائیں، پھرساں، اتھا رہائش دا بندوبست بھی ہے، ٹھیک ہے جی، توسان کمرے بھی مل آتے ہیں، چوکیدار بھی ہیں، منیجر بھی ہیں، کوک بھی ہے، سارا کچھ ہے، اتھا توسان کو پرسکون اور بہترین جگہ مل سی، تے ایہ دو ریسٹ ہاؤس ہیں نا سانکول گیسٹ ہاؤس، ٹھیک ہے جی؟ اینہاں بھی توسیہ اپنا رہائش بھی رکھتے ہو، پرامن علاقہ ہے، نہ کوئی چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، ایہ پرسکون رہ آبستا، تے ایہ ستھا دو ریسٹ ہاؤس ہیں، پھر اس تو بعد اسی آگا چلے جاندے ہیں ٹی وی سنٹوریم، یعنی آسنگ کول ایک ٹی وی سنٹوریم ہے، پاکستان بننا تو پہلے دا، ایہ سنٹوریم ہے جی. انگریز دے دور بھی ایبنے اب و ہوا دی وجہ تو ایبنے کیونکہ اتھاں دی اب و ہوا بہت بہترین سی اور ٹی وی دی مرض کو ختم کر دتیا سی۔ اس ہستے اتھا بہت بڑا تقریباً پندرہ سو کنال سولہ سو کنال دے رکبے اتا ٹی وی سینٹوریم ہاں سن۔ گل بنے دے اس چالہ کے وے ٹی وی سینٹوریم وچ ٹی وی دا لاج ہندا سا۔ پہلے زمانے وچ اس وقت بنگلہ دیش دیہاں وڑھا یعنی پورے اس تو ایشیا بی سب تو بڑا اسپتال اس تا ٹی وی سینٹوریم ڈرڈا جڑا ہے۔ ایہہ اس تا تے اس وچ بہت بنیان وڑھاں سی ہیں بنگلہ دیش دیہاں لادہ وڑھا سی کشمیر دیہاں لادہ سی۔ اس طرح آرہے دی دی اپنی اپنی وڑھا سی تے ایہہ اب و ہوا اور چیران دی وجہ تو اس جے دا انتخاب کیتے گیا سا پاکستان بننا تو پہلے اور اتھا ٹی وی سینٹوریم اس تا بنے ہیں۔ ٹی وی سینٹوریم وچ ایہہ اسا کے مطلب ہے ٹی وی دا اس زمانے وچ ٹی وی دا مرس سب تو ہتھرناک ہندا سا کی کہ اس کو کور کرنا مشکل ہندا سا۔ ایک ملک بیماری ہے اس دور دے وچ تو وہ اس اسپتال بھی آئے کہ لوگ دوائی بھی کھاندے ہسے لیکن سب تو زیادہ اب و ہوا اور موسم دی وجہ تو لوگ ٹھیک ہندے ہسے۔ اس واستے اس دے ڈڑڈا وچ ٹی وی سینٹوریم موسم دی لحاظ نال سنہ سو کنال دے اتا بڑھائے گیا سا. اس وقت روڈ بٹلی انگریز دے دور بٹی منظور ہو گیا سی تے یہ اساں کول بہت بڑا ہون بھی ہے لیکن زلزلے سن اس کو تھوڑا بہت بلڈنگاں اس دیاں ڈیمیج کیتیاں۔ پھر اس تو بعد گورنمنٹ سن بھی اس کو ختم کر کے مطلب چھوٹا کیتے چھوٹا اسپتال کر چکے ایریا اس کو لیا ہے بلڈنگاں لیکن زلزلے سن اس دیاں بلڈنگاں تھوڑی جیاں ٹائیں ہیں اسپتال دیاں۔ تے یہ اساں کول پاکستان بلکہ ایشیا دے سب تو پہلا ٹی وی سنٹروریوم آس تے علاقے بھی یہ ڈرڈر دے وچ موجود ہے۔ پھر اساں ڈرڈر اسپتال دا سارا وزٹ کیتا۔ وزٹ کرنےوں بعد پورے پھیریں توریں استے بزار بھی بھی گئیں سارا کچھ کیتا۔ پھر اس تو بعد اسی آگے چلے گئے جی پگڑمانگ درہ پگڑمانگ جس کو آتے ہیں وادی پگڑمانگ اتھا چلے گئے جی اتھا غازی بابا شہید دے سب تو پہلے قبرستان ہے مزار ہے ان دے مزار اتھا گئے ہیں۔ اتھا دے ہو اتھا گومیاں پھریاں پھر اساں اتھوا گا چلے گئے ہیں پون مانگ شہر شہر دے بہت اچھا لوگ ہے بہترین قسم دی جگہ ہے بہترین قسم دا ماحول ہے خوبصورت ترین علاقہ سنگل اس ایریے بیعثی پھریاں توریں پون مانگ دے وچ. یعنی بلکل سٹیپاں تاں وادی ہے، جڑا پہلا پودی ہے، پھر اس تو بعد دوئی پودی ہے، اس تو بعد تری پودی ہے، وہ سہا دی بھی اسی گھومیا پھریاں۔ روڈا توں تلا ایریا اس تاں سارا پلان ہے، تلا دریا ہے، خوبصورت جگہ ہے، آبادی اچھی جائی تے اس دی اچھی جگہ تے آبادی ہے، اوہ توں تلا نظارے کرو بہترین قسم دے نظارے ہونے، بہترین قسم دے ایریا ہے، پودمانگ دے نال بھی موج بڑی آبادی لگ دی ہے، اس ایریا بھی موج بڑا آباد ایریا ہے، اتھا سی گھومیاں پھریاں۔ پھر اس تو آگا سی چلے جندے ہیں اندرہ سی، اندرہ سی بھی بھی ایساں گھومیاں پھریاں، پھر جبوڑی چلے گئے ہیں، جبوڑی دے علاقے بھی بھی خوبصورت جگہ ہے، جبوڑی مشہور ترین شہر ہے اس تا، جبوڑی بھی بازار ہے، بڑا بازار ہے، ادھر کباب لگے تھے، ادھر پکوڑے لگے تھے، بہترین قسم۔ پھر اس دے نال ایک جچا جچا نا جگہ ہے، جچے اگہ بلکل کٹھے دے وچ ہے، ایک است دوستی ہے، اس نے پارک بنایا ہے، یعنی کہ کٹھے وچ اس نے کھار کے کھٹاں با چھڑیاں، کھٹاں لائی دی ہیں، بہترین قسم دہ وہی بنایا ہے، کرسیان لگی دی ہیں، ہار چیز بہترین قسم دی، یعنی توسی جلسو توسن کو مزہ آ جلسی. نال سن چادہ پروگرام کیتے دے پکوڑے اتھو ملسن پیپسی تو سنگتوں ملسی اور پاپڑ کھانی او ملسن بہترین قسم دا لوکاجہ پارک بنائے دے یعنی ہار اسابا نال فٹ ہے۔ اتھا تسی چلے جو لو اس پارک پہ اس پہ تسی جڑایت ہے گھومو پھرو کھٹا تے بیسو۔ پیر پانییں بے رکھسو تلا پانی جل دے پیر پانییں بے رکھسو فاض کلاس روزہ میں تسی آؤ تو بالکل جیہاں تھنڈے ہو جاؤسو۔ اتھا تسی پھر او ٹرو او پارک اس ایریے بے استہ بنے دے تے اس دا بھی تری پے کوئی ٹکٹ ہے، کوئی اتنی چیز نہیں۔ تری پے ٹکٹ او بھی کہندین تے اندر پھر او اپنا گھر بہترین فیملی کو نال آؤنا اپنے رشتہ داراں نال آؤنا پرسکون جگہیں کوئی پریشانی آلی گل نہیں۔ اس ایریے بے تسی پھر او ٹرو پھر او ایریے بھی ہے، پھر اس تو تلا تسی آ جاؤ سو پھر موڑ کے سچان چلے جاؤ سچان دی علاقے بے۔ پھر او سچان بے پھر تسی پھر سو ٹر سو تو سنگ مزا سی ٹھیک ہے جی سچان دا ایریے ہے بالکل۔ پھر آگا دھومیلان دھومیلان بھی جڑ دے رو دھومیلان تو بعد اگر تسی آگا جڑنا چاہنے ہو نوازباد نوازباد بھی جڑو او بھی خوبصورت ترین ایریے نوازباد چلے جو سو ایک ٹائپ اٹھے نوازباد ہے دو ٹائپ اٹھے پھر تسی جڑنا گرہاں چلے جو لو دیولی چلے جاؤ۔ دہلیبی توسن جابران توسن بہت خوبصورت ملسی مطلب ہے خوبصورتی سنگھ کشمیری نالو کیکوس بھی جڑے کار جابران بھی بنے دننا او اس طرح بنے دن بٹے دے کار بنے دن بٹے نالو اونا اپنے اپنے کار بنائے دن او تو خوبصورت چھتاں بائی دیئے چادرانی ہیں چھتاں بائی دیئے بڑی خوبصورت ہیں یعنی سارا کام اوتھا نیچرل توسن کو بہترین کشمیرا نالو ملسی یعنی کشمیری دی خوبصورتی تو زیادہ توسن کو جابران دی علاقے ویستی وی ملسی او لوکا سن اتنا بہترین چیز بنائی دیئے تلاہ دریا ہے پیشا ڈوگیں آرے بڑے ڈوگیں بہترین قسم دیاں جینیاں بنائی دیئے تے اس تو بعد اللہ خیر کرے تے توسی جڑے تے جابران تو بعد اگہ چلے جوسو دیولید دی علاقہ بھی بہت اچھے دیولید بھی پھر سو ٹورس دیولید تو بعد توسی جھلدراو موڈی موڈی دا توسن نام سانے سنیا ہوئی سی موڈی بڑی مشہور ترین جگہ ہے موڈی پچھلے آٹھ دس سال تو بڑی مشہور ترین ایریاس دی علاقے ویٹ موڈی بھی توسی چلے جوسو موڈی دا ویو ہویا جائے کہ میں گیاں اس ویڈ دو آبار دفعہ مطلب ہے توسی اتھا ٹوپ لگی دیئے تے بیٹھے دیو اگلے پانچ منٹ بھی توسن کو نہیں پتا بارش ہو جوسی چانک اتھا بارش شروع ہو جلی اتھا دا موسم ہے کہ سخت ٹوپ ہے بے چانک بارش ہے پھر پنجہ منٹ دا بعد پھر ٹوپ ہو جوسی. پانی اتھا دا ٹھندہ لگ کر دو سن کو پیتیے۔ آگ بالا آپہ استے پکاو نال بکریہ گوشت کہنجلو، کوکڑ کہنجلو، جیڑی شے کہنجلو، اتھا بے کے آرامانہ پکاو ٹکاو کھاؤ پیو۔ بہترین قسم دا نظام تسنگھ مودیجے وچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پانی کول این پھر قدرتی پانی این کڑی کڑی بوٹیاں تو آئے دے، جیڑی بوٹیاں دا پانی ہے۔ لوگ تانہ جیڑی بوٹیاں توسیہ اس تیان دوائیاں خرید دے ہو، جیڑی این اس علاقے وچھ گچیاں مسال داون مشروم۔ جس کو تسیاں توسیہ توسیہ این کو پروگرام ہے سستے، اسی اردو بھی توسانا گل نہ کرکتے۔ گچیاں آپ نے دیسی زبان بھی اس کو ایسی گچیاں اتیاں گچیاں مطلب اتھا توسان مل سیں۔ گچیاں بنکشہ ٹھیک ہے جی دیسی ساری جڑیاں بھٹکاس بوٹیاں جتنی ہیں نا، ساری جڑیاں بوٹیاں پانی توسان کولان ہیں۔ اک گلاس پانی پیسو توسان کو پتا لگ سی یار میں کے چیز پیتی ہے، تے ای پروگرام مولی دے وچھ توسان جلو اپنیان چٹائیاں کہنجلو۔ چٹائی بائی دو چار تکیا گڑی وے راہ کھڑے، تکیاں سٹے پچھا بہرے آدمی فاس کلاس آ گا نال آگ بالی لکڑیاں چونکیاں نو دیشکا نال کہنجلو: چمچہ کہنجلو، ٹماتر کہنجلو، پیاز کہنجلو، گوشت بکریہ کھڑکتے، بکریہ کھڑو، نیند دعا موٹا گوشت کھڑو۔ بہترین بیک اپنا پروگرام کرو تسیر اتھا۔ ٹھیک ہے جی آپنا تسی ادھا پروگرام کرو تسان موسم دا بھی لو تفاصی تے ہر چیز دا بہترین مزہ سی۔ پھر اتھو مندی توں اک اوتھاں پیادل پھیر رہے ہیں، پھر اتھو اگہ پیادل جولنا پینا ہے سال دے طور تے موسیٰ دا مسئلہ ٹھیک ہے جی۔ اتھا کون منگلا ٹاپ تے تسی کدے کون تا ہر پچھے رہ جندے لیکن آگہ نکل جندے ہو۔ پھر موسیٰ دے مسئلے اتھا تسی جولہ کرتے ہو، اتھو پیادک ای سارا ایریہ تسی پھر اوہ ٹوروں تسان کو بلکل مزہ سی۔ پھر ادھرہ سان کو ادھرہ واپس آ جڑو جی اس علاقے بھی واپس آ جڑو اپنے ایریے ویرات گزارو، یعنی کہ ایک توٹوڑ جتنا بھی کام ہے تسی صبح جڑو نہ شامیں تک کار کے موڑ آتے ہو۔ ایک کوئی دور نہیں، کوئی نہیں روڈ بلکل صحیح ہے۔ فور بائی فور گڑی نہیں تسان کو تا پھر بھی جڑو لگتے ہو، یعنی ہر گڑی تے تسی اتھا تک آراماں سکوناں نار جڑو لگتے ہو۔ پھر تسی مور آوے ادھر کون منگ لیا، اگر کون منگ لے تسی جڑنا چاہندے ہو۔ ڈٹر دے بچو اتھا پیادل رو کچھ پانچ چھ گھنٹے روئے، اگر تسی اس تے جڑنا چاہندے ہو تو وہ بھی ہے۔ اگر بائے تسی روڈہ دے ذریعے جڑنا چاہندے ہو تو او روڈ بھی ہے، وہ تسی شنکھیری اتھا جڑو ہنٹیری ہنٹیری تے اتھا جڑو کون منگ لیتے۔ Transcription کون بنگلے تو تک بہترین قسم دا بنگلہ بنے دے۔ ٹھیک جی بازار تے نہیں ہوتا، شہر نہیں لیکن تھوڑی بوٹ آبادی ہے۔ ایک سائیڈ تو سانگ بلا کوٹ نظر آسی، دو اٹائے تو سانگ آستا۔ سرن ویلی نظر آسی، ڈھڈا نظر آک تے، سوم نظر آک تے، پلوی نظر آک تے لیکن اوہ تو ہی ہے ہر یہ تو سانگ نظر آسن۔ تے توسی اس طرح کرو کہ اتھا کون بنگلہ جلنہ تو پہلے توسی اتھا اپنے کمرے دا بنو بست کرو، رہائش دا۔ تے نال آپاں جو کہ دیش کے شش کے دی، اوہ تو چاہ دینے یا توسی کہنجلو اتھا بھی اپنا آپ کھاؤ ٹکاؤ پھیو، بہترین رہو کوئی پریشانی نہیں نا چوراں دا ڈر، نا ڈاکوں دا ڈر۔ تو سانگ کسی چیز دا کوئی اس تے علاقے ویں پریشانی ڈر ہے ہی نہیں۔ بس توسی اپنے بہترین قسم دے جلو ٹورزم تے آؤ، اس علاقے ویں آؤ، ایک تے صبح ہر چیز دا ریٹ مناسب ہے۔ ہونہ اسی مری جڑ دے ہیں یا اسی مسال دے ہیں، کاغانوں جڑ دے ہیں یا کوئی، وہ لوگ ایکسیزن کھاٹ دے ہیں، آسان لوگوں نال۔ گھڑیہ پانی کہنے ہیں تو وہ آسان کو سو روپے دے دے ہیں، پیپسی دی بوتل کہنے ہیں، ستران دی ہے تو وہ سوچالیاں دی دے دے ہیں۔ لیکن اس تے علاقے ویں ایہ آلئے کام نہیں۔ جیڑا جی سیزہ ریٹ ہے، اوہ ہی تو سان کو لو کہہ دے جڑ سی، ایکسٹا کوئی چیز نہیں کہہ دے جڑ دی، لوگ بھی تعاون کر دیں. تے ساری اسنانا اچھیریا اسطلاگہ اچھے۔ تے ہون گلے اک ایریا بھی اسطلاچ ہے فیری تو تسی مطلب ہے، ہون اسنگو دیکھو موٹر ویس ہون پہلے ہیں سان، سن دوہزار تو پہلے پہلے جڑا ہے، میں تو سن دس تنگ ہے، میں پاکستانی وچ آساں، سن دوہزار تو پہلے میں ڈیڑا گھنٹے بھی بھی منصیر اسلاہمباد پہنچ جلتاساں۔ پھر اس تو بعد اک ٹیم ہے جا گیا کہ ساڑھے چار گھنٹے تو پانچ گھنٹے سفر استہ بن گیا، کیونکہ روڈ تو سن پتا ہے شرائے کرکرم تو مج ترافک ہو گی، مج زیادہ مسئلہ بن گیا سان کو پانچ گھنٹے بھی لگے ہیں، سان کو چھ گھنٹے بھی اسلاہمباد ہو، منصیر تک کرا تک لگ دے رہن۔ پھر سان کی کیتا کہ اللہ دا کرنا ہے جو ایک شکر الحمدللہ موٹر وے نکلائی، ہون تسی موٹر وے اسلاہمباد ہو تے اس ٹیم تسی چڑسو موٹر وے تے دو گھنٹے دے اندر تسی اچھنیانٹر چائنٹوں لو اس تے علاقے وچھ آ رو، یعنی ٹوٹلی دو گھنٹے تسی آرام نال گاڑی چلاو، سکون نال چلاو، پٹ کے نہیں چلانی، آرام سکون نال گاڑی چلاو تیسے دو گھنٹے لگدن، دو گھنٹے وچھ تسی اس تے علاقے وچھ آ جلسو، اور اتھا تسی خوبصورتی دیکھسو. رہائش تے تسنگ پریشانی نہیں، راتیاں ہو، ڈھڑیاں ہو، جس ٹائم مرضی آؤ۔ رہائش ہے، کھانا پینا ہے، ہر چیز ہے، لوگ تعاون کردیں تسنگ۔ اس ایریے میں بہت بڑا ٹورزم ہے۔ تسیں سیدھا اتھا آ جاؤ۔ اور اپنی پیاری زبان تسنگو ملتی ہیں انکو۔ انکو بھی ساری گالوں سی۔ ہاں، کوئی مجبوری ہے، تسنگ پشتو کردے ہو، پھر بھی تسنگ کے کدھوں بندہ مل جوسی۔ کوئی پنجابی آلا وہ بھی مل جوسی۔ اتھا تسنگو بہترین قسم دا لسی وکمہ نظام ملسی۔ تے ایک گال ہے کہ تسیں بالکل بے فکر ہو کے نالاکیاں بیچ آؤ ٹورزم تے پو پھرو ٹرو پینگاں چھوٹو۔ یہ اون بار بارش لگی دی ہے اتنی بہترین قسم نال پھول کھلییں۔ بوٹیاں نال لگے دن پھول۔ یہ بوٹیاں نال بار پھول لگے دن پھول کھلییں۔ موسم ہے رمضان شریف ہے۔ بہترین قسم دا اس طالعہ ہے۔ دا محول بھی اچھا مسجدان تسنگ ملسن۔ نماز توسی پڑھیو۔ ہر چیز دا تعاون تسنگو ہسی انشاءاللہ۔ تے یہ اس تا بہترین قسم دا علاقہ ہے۔ پھر تسیں اس علاقے بھی آستے فروٹ ملتے تسنگو۔ اپنا دیسی بٹانگ ملسن۔ بٹانگ تسنگ اتھا لگے اتھا سی۔ ام لوگ اتھا سی۔ اچھا ترڈیاں تھا سن تسنگ کے اس علاقے بھی۔ ترڈیاں توسی کہنو اپنی دیسی چیزاں. مکئیوں سی کانا کوسی آلو تو سنگ لگیا نظر آسی۔ سیب تو سنگ لگیا نظر آسی۔ اس علاقے وے اچھا جی پھر توسی اس پے ساگ تو سنگ تلمیرے آ ساگ تھا سی۔ تلمیرے آ ساگ توسی کھاسو نال مکئی دیاں روٹیاں مارسو نال لاسی مارو۔ یہ اس علاقے وے بی تائیدہ ساگ سرہاندا ساگ، تلمیرے دا ساگ، مکئی دا ساگ، مکئی دی روٹی۔ یہ تو سنگ کو سارا کچھ مل سی یعنی اس تے فیورٹ علاقے وے اے چیزیں توسی ان کو بہترین قسم دیاں چیزیں مل سن۔ توسی آؤ ویزٹ کرو اینا علاقےاں بہترین علاقےاں۔ پھر این کو اس دی اپنی پیاری زبان ہے۔ این کو تاہجہ رہتے این کو بے گل کرو۔ این کو بے اتھا تو سنگ کو این کو اردو دے نال مل دی جل دی زبان ہے۔ این کو جوڑی ہے اردو دے نال مل دی جل دی زبان ہے۔ این کو زبان بھی تو سنگ کو اردو والے کو این کو سمجھنا بے مشکل نہیں تے این کو والے کو اردو سمجھنا بے مشکل نہیں کیونکہ تھوڑیاں قریب قریب ہیں۔ لیکن ہے کہ ہونا استے لوگ این کو بھی اسی گل کرتے ہیں آپس پہ کاراں بے بار سب این کو بے گل کرتے ہیں۔ لیکن استے بچے ہیں کو کوشش کر دینا یار این اردو سکھا لو۔ اوہ خدا دے بندے وہ اردو تا این بھی آ سی جن کو جوہے بیٹھے ہوئے اتھو تا تلا نے کدے انہوں نے اردو بھی آ جودی ہے۔ انہوں نے گنجش بھی آ جودی ہے لیکن توسی اپنی این کو بچیاں کو لازمی سکھا لو. استے گڑ لوگن اوبچیاں نال وی سوورٹن اردو دے گال کردیں۔ این کو وی گال کرو، اپنی مادری زبان کو تُسی سیکھو۔ این کو وی گال کرو، بچے باہر نکلے جو تنانگے تو وہ اردو بولسن۔ این کو لوکوں این کو گو، این کو اپنی مادری زبان ہے، اس تے علاقے دی زبان ہے۔ ایہ زبان تُساں پتے ہیں، اسی بھی پورا ملک پھر گئے ہیں، باہر بھی پھر گئے ہیں۔ ایہ زبان اس تے ہر تین چار کلومیٹر بعد زبان چینج ہو جاندی ہے۔ لے جا کر زبان ہوئی رہندی ہے، اس تے لے جا چینج ہو جاندی ہے۔ جس طرح انکو اسی انکو جڑی بولدے ہیں، تُسی اب توبہ جُل دے رہو، وہ بھی انکو ہے نا، اب توبہ دا بھی بھی انکو ہے، لیکن اس تے لے جا پھر جُل سی۔ تُسی منسرے چلے جولو منسرے آلے بیچ لفظ کوئی اور مارسن تھوڑا یا اور چینج ہو جوسی۔ آج تے زبان جڑی ہے اس تے علاقے دی زبان ہے، یہ ایک پندی گیپ دے ایریے میں بولی جُلدی ہے۔ اس تے بیچ دو چار گرہاں ہیں جن جنہاں بے بلکل پکی آسانی ان کو بولی جُلدی ہے۔ بلکل یہی لفظ مار دنوں بھی، انصوص بھی، تُسی نہ سیاں ہے تے منسرے ہے کدہ یا پنی گیپ تے کدہ۔ اوہ مسئلہ ہے ان کو زبان اور اپنی زبان کو تُسی جڑا ہے تے۔ اچھا کرو. تے اللہ سیوں کوم ہے زبان توستی سو نیو سی تے چل دی رہ سی۔ اس تے مادری زبان ہے فیرے اس تے علاقے موسم ہے بہترین۔ آج کل گچیاں لگ رہے ہیں، گچیاں موسم آگیا۔ ٹا کے وی جولیوں گچیاں شجیاں ٹونڈیوں بناکشن آنےوں ایہ قیمتی بکدے آلا۔ اس تے پیسے موج زیادہ ہیں اور ایہ بہترین قسم دی شے ہے کھاندی بھی۔ لوگ ہیں تے انشاءاللہ اس تے علاقے وزٹ کرو ایہ آنا ستر سیزن شروع ہونا آلا اگلے مہینے تو۔ سیزن بھی آیا تے ٹریفک زیادہ ہو جسی، اس تائے ریش ہو جسی اس علاقے وی۔ اس تے پراہ مزمان سارے آنے شروع ہو جوسن۔ اس سارے آسان کو جڑہے تھے بہترین قسم دا انشاءاللہ کام ہو سی۔ اگر سیزن بھی آرہے تے سیزن بھی گرمیاں بھی جڑہے تھے۔ تریائے سرندہ آسان آسان نہ ہو، فاس کلاس موڑ کے جولو انشاءاللہ پروگرام توستہ ہو سی۔ ٹھیک ہے جی پھر اس موضوع تے گال کردیاں.